Buirini da hoote ni reha itu go salte Hove, de hoot apokan jon Ho vo man ojo kan jongo burdi man Ho vo hado ko ide ho vo ita salte man Hase do salte man di tih